<noise> וואס די נוצן פון <hesitation> ווען א ערעפלאן <hesitation> לאנדעט אויף די ערד, וואס די נוצן פון ע- די <hesitation> זאכן וואס ס'העלפן עס ל- לאנדן איז אז ס'זאל קענען זיך אויפהייבן, ס'זאל קענען פארן אויף- ווען ס'פארט נאך אויף די ערד און ס'זאל זיך קענען אויפהייבן און ס'זאל קענען צוריק אראפקומען אן שעדיגן עפעס.